Laebe na, na wish dikadikam nauram bainala. Singapore ai baina noh. Nala negenai, unuka nanoho neganai, lau nauram dikadika beh, baina moni gaukara, lagu bese daidiai. Beh nala, nala unukai nanoh negenai, laube sinagu vabu tamagu bemase. Lalonai unukai nanoho neganai, aibe, femli laona taumai seven. Memero, foh osi keken tatoi osi. Anoh neganai, da unukai nanoh beh naube, na wish dikadikam, moni gaukara baina tahua da, dina tada nala na loaloa. Na loaloam negenai da, tau badana ta bona haine badan bisnes taudia. Idiase eitagu deh boirigu. Aibe aura dikadikam keken ta baia abim amai haus gel. Nagwa namo namo. Da laube da dirava na tenkiu heniam tenkiu badaherea. Laube nama ina city ai beh nauram gaukara ta baina tahua, da name abia. Da nala festida, nala da haus gel. Vaevae haus gel ekaram, daba toreisi eda brekfast bakara. Idia bianiani eorem negenai da dina inubana, lauda lagu lunch banim. Ibada da, belaom gaukara haidia belaom school. Lauda baina noho londri baina kara, eorem negenai da nahelaim. Da sinagu berinim bemai, oe, aibe madi gau lasi ruma asi anian na. Beh, oem, coins boabim negenai plis, amai coins ta basiaia. Nagwa namo nam. Dana- nola- lalodiai, bos tauna egwa oem coins ta baia henim. Coins ehnigum neganai, toh laube asidibagu edebana baina siaia, unuka, kantri na baina siam inikai, papa nigini ai. Benala da tah- tauta elaim laona nanoiam, laube nauram moni baina sia varavaragu dekediai. Dia bedekai. Diabe png ai enohom. Namo da, ea dibagu. Da coins ta na- nasiaia sinagu ediai. Na siaia negenai da sinagu <hesitation> ring ia tenkiu badaere. Aibe ina monimoni ame abia da raisi raisi ame hoi, ianimai. Da egwaum tenkiu naga namo. Laube, dia haidia daidai name gauka laube eda noh maurina dia namo dainai, da naswetim. Teda bogakunu daidiai. Da sinagu ego natugu tenkiu badaherea. Da nanoho lalonai, lauda, sinagu egoum ia lagu betdei da bemaim, emai- emaim kahikahi. Oida gauta bokaram. Naga namo. Da nagaukaram, egu bos hainena bona tauna seh eamaogu heina heina bakara Lauda gaukara da iboudia name kara ore da name noidia. Laube sinagu ena betdei emaim. Beh sinagu seh enoigu dain laube, tamagu emase laube sinagu s- vabuna sibona. Beh nam ena betdei baina karaia special. Houna mo, to oina basi oloum aidan baiala hanua tah beh. Naga o da namo gauta lasi da coins ta baina siaia. Da sinagu narinia. Laube basi namaim da coins baina siei. Sinagu ego namo gauta lasi, da coins nasiei. Nasiei da emoale moale vidiodia abi esieia, lauda unukai nago namo. Mams seh eamaorog oibe, o gaukam neh coins ba seivia. Tada no maurina da mai dibam. Nago namo. Da unuka gaukara gaukara moni na save nait o, taumai beh unubana <hesitation> swetim moni eabim. Hekwarai, moni na mai hekwaraina. Bo gaukara namonam monina boabia. Da gaukara gaukara moni da abim. Bos taudia ago aibe baiala unuka ma baiama. Lauda unukaim- unuka city ai na- <hesitation> na- singapore ai nano beh, mai warigu ida. Lagu bese nalalodiam. Laube edebana baina itadia daka sinagu erin basio wari. Lau moni gaukara dainai, bano basio lalomai. Na nam vidio kol ai baita heita heni, baita hereva hereva, nah okay. Da unukai anoho. Da, city matamatana naitaia da, moale seabigu. Da sinagu nam laube moale laloguai ma same time ma hebogahisi edaem. Ego basio bogais oina, na gaukara na adogoa auka vada gaukara da, boga kunu daidai. Tada noho maurin dia namo. Mi tamami eme mase elao negan tada noho maurina dia namo. Lauda ena gau nalalo nag io, kakagu veridia tadigu veridia segaukaram, haida beh eskulim da nago namo, lauda eina moni gauka baina regua namonam. Mams ego ina moni gauka boregua namonam oem baby bamona. Moni gaukara na badogoa auka, eda noho maurina dainai. Nago namo. Ah nanohobou, egu bos taudia ela, elou ema negene ego o oida bano sisina one week murinai da, baia siaim. Boloum bolaom. Na o, okay lauda bagirom balaom, egu hanua.